وأنا كنت صغيرة واجد كنت أحب رياضة ركوب الدراجة مع رفقاتي، كنا نتمشى نسوي shopping نسير بيها في الطرقات كانت واجد حلوة و بعدين نروح على النوم بعد يوم طويل وواجد لذيذ.